To ɗum wiye goonga kam, ko waɗantanto ɓernde kanji woni neɗɗo jogoo amaana, neɗɗo to feewa, neɗɗo to waɗa munaafoñci, jogoo goonga, waɗa goonga, holla goonga yeeso koo iri moy, koo toye yehi, koo toye naasti, daroo dow goonga.